Ko goɗɗo ngam moƴƴaare ngal njiddaade e nder njam, mi waɗataa njiddaade fiyaangu e hoore ngal. Miɗo njiddaade fiyaangu ngal, sabu ngal njiddaade mi jokkondirde ngal ngal. Ko fayde ngal nguurndam ngal fiyaangu ngal njiddaade.